Ël cibo al e ëmpurtant për nostra salutte, ëntà fe atansiun a a coza ün mangia, ëntà pa mangé tropi dus e trop salà